Mam wan loe la fu zamesɛ wa'a la. N kan loe n zamesɛ yuuma. N wan loe la n zamesɛ wa'a la. Sɛla n sɔi ti n wan zamesɛ wa'a la de la, fu kɔ'ɔm kan nyaŋɛ kɔ'ɔm wa'ara de'eni gee ka tana yuunɛ la yuuna. La ta'am iŋɛ bala buuri gee saŋa zo'e zo'e tu ni kɔgesa yuunɛ la yuuna mɛ gee wa'ara ɛɛn hɛɛn. And fu san zi'a bɔbeyinɛ la kɔ'ɔm yuuna bala la me la, nyɛlum la ni ka bɔna bini bala wuu fu san wa'ara. Bala la wa'a la n ani mam suŋa. Fu san wa'ara yuunɛ yuura fu ta ba'asum zaŋera ka n yuuni se'em mɛ. Amaa fu san yuuna gee ka wa'ara fu kan ta'am wa. <laughs> Bala n sɔi ti mam wan loe wa'a la ge kan loe yuuma. Wa'a ani fine mɛ. Fu san wa'ara fu kpemesi la fu giila. Gee kelum zamesa yuuma pa'asa ge nyɛta pupeelum.